<A ZERO THREE ONE> الحيوانات بتعرف تعمل حاجات كتيرة براها من خلقتا بس. لكن ممكن تتعلم من بعض ،على حسب نوع الحيوان زاتو يعني في حيوانات زي القردة بتعلمو حاجات من بعض زي الصيد و كدة. برضو في حيوانات تانية بتتعلم بشوف ، لكن ما كل الحيوانات بتعتمد على التعلم من بعض كدة بنفس المستوى .أغلبية البهايم ده كدة بس تاكل و تشرب و خلاس